Kua tëtara <noise> ivikotiguareta <noise> jaeko oajaete iporoauiretaV jaeramiñovi <noise> oï abierto opaete mbaepe Vjokope <noise> tëtärareta mopetirami yoguireko (pausa)tamiireta ndie <noise> iyaisereta ndie itutireta ndie mbaeti jaereta (pausa)oyomboyao